Peru dun non waye ka kaŋum wana anduɗoo meteo mun sanne, kaŋum dun ana wawi tawede ɓubol mudum. Banngal puɗal naange, jonkaa e janal nannge muuɗun duu. Ɗun wonaa jogiiɗo annadal muuɗun sanne, so ngoonga. Sikke kaa fuu walaa hen ka <hesitation> a tawan ñalawmaaji muuɗun waldaa. Won saatuuje ana moƴƴee naange fuɗa law. Saatuuje goɗɗe du fuɗataa law.